To ma khin kali kaman ma khin rimya p’awai, tsuwar dinai, tsuwar goruwa, shudiyai, tsuwar galurai ghi khin tsuwar muzai. <noise>